احب المتاحف الاثرية لانها تعرظ لي الواقع اللي كان يعيشه الناس من جبل كيف كانوا ياكلون? كيف كانوا يعيشون? كيف كانت حياتهم? كيف كان يومهم? <hesitation> ايش النشاطات اللي كانوا بيسوونها? <hesitation> كيف كان تواصلهم مع العالم? كيف كانت بناياتهم? كيف كانت الفنون وقتها <hesitation> فانا الصراحة احب هذا النوع من المتاحف.